Ñeg be ndu ugí ngi bi, mmas ma ñóbu wi ma ngiisi bñege bolla gaaj umada jédi bjuusi, ngi blimbiri bŧeele. Unan biɓéŧi uga siigi be fana gí mmas ma húri yaa bingiisi byuusi. Umada ta a lobtaan fana, biyaant utinan to wúsi mmas hemma, umada ta a fermasi, unan wúsi bii bñeg ma, ñeg ma wi ñóbi ndaani mmas wi ma ngiisi wi.